جو بريفار نحس بالبرد بزاف ، بارسكو البرد بزاف ، تقد تتغطا تقد تلبس بزاف ، تقد دير دي زيفور فيزيك ، تزيد تاكل غايا ، الكور تاعك دو ناتور غادي يحوس يدفا ، بصح في السخان بزاف واش عندك دير ، تقلع قشك ، قادر توصل واحد المومون قاع تقلع قشك و راك تحس توجور بسخانا يعني ما تقدش تحاربها ، الور كو البرد تقد تواجهه ، عندك كيش تريزيستي عليه